شو هوا اسمعني مليح, انت كنك بش تلعب رياضا, ولو مانت- ملقيتش روحك, معناها مع- متكش متشجع والكل باش ان هيا مسألة نظامم ووقت, كان تنظم وقتك, وتعمل جدول منظم, وتعمل نهار كذا باش نلعب فيه ريااضا, ونهار كذا باش نقرا, ولا باش نخدم, ولا باش نعمل أي حاجا, وببساطا تلقى روحك مريت لو تنجم تحافظ وببساطا تولي تلقى روحك, <hesitation> الرياضا تلقالها وقت.